So aɗa anndi leɗɗe haakolooji ñaameteeɗi en tan, ɗun kaa walaa fuu no foti, hono salaati e ko nanndi e muuɗun. A ɓeydan e ñaandu nduu walla defidaa hen. Non waɗta fay so ndefu maa ŋarɗa. So tawii a barkaani ndefu, <hesitation> ndefu duu jonka ana heewi sifaaji dee.